<noise> احب اروح رحله مع اصدقاء اكتر-لانها بتبقي مرحه بتبقي ليها روح حلوه كده-الواحد ديما بيحب الذكريات بتاعتها-بيحب يفتكرها-احب ان انا اروح اماكن كتير مع صحابي ونعمل ذكرايات سوا مع بعض لينا وللزمن